Kuunii yéckma ikan ni dockutini, babiyoma ifu dhockatini: idé ikutodingh. yackma fééni nii mhaabe gnojuma ikutodinghma. Ma lhaabe kaama yéckma féni nii nnhaar kan kaama fééni yéckma fééni nlhaabma fééni nlhaabe siima: ghuna fé ntiyéma. Ntiyé kama ifu dhockotini ni. Kune ikutodingh kane june, ghune fu fé nlhaabe jangati, jélefati lacki fan. Ghune gnan fé sééne dan. Ntiyé kama kuna fé lhaabema bhii yoni. Babiyone goréma kuna fé nlhaabe fooroma. Ma mbangh i lhaabéye mbané né ifu jongu nini ignénééme ni ikutodingh, ka gnéname ii <hesitation> itangne iwobe idé. Itangni idéma fu gnuju ifu jongu nini. Yuna mbangh ifé. Nkuulane kama, yuna ifé ikuta-gnoju ntiyé kama. Ntiyé nlhaabema kune nhéérine. Dii nriibe-nriibe kama dan, nriibe lhaabema dan fénangh.